Agny France agny zany e ny toetr'andro da miovaova arakaraky ny faritsa. Ohatsy fotsiny izao ny amorotsiraky igny da mando; mafana kosa ny atsimo agny, da ny an-tendrombohitsy maina sady mangatsiaky.